I <hesitation> tagagi bougainville rek te tratra wonguku nate longlo si won guku te <hesitation> tra rebna te larme tra mamana makum. etsineri tagagi bougainville <hesitation> kamna tra <hesitation> a challenge te kami tagaga. notskin rebne halerua e rarre na mamana ken ka niga kbe moa. a tana katun mne lamenma ni hamna ko longlo haniga nuyin a manka so <hesitation> nots kina man maske haleru mekamar kto haniga wa a han i tgagi <hesitation> bougainville. emua tana katun elamen me no hakats bte ktonse ra hitatung a hitatung bte yatung hamte rua rebna tela tra kukuei na a <hesitation> na a kop te lana. so a manka rke mne tra hanigna muata katun ka ha hata hongo hanigma ka traha rebna te e tra rengaga te kotera man kawu rke bte rehena ena kotenua mamana ken ka bte yomina a rebna te kakameru haruhu yomi. te sabala rma rorte haruhu ru rorte na <hesitation> pte rua <hesitation> te hegits homi era mamana ken ka btena kote ra manka bte yomina. rebna te kaka meru haruhu yomi te <hesitation> tpo tperen.